No ku latsilõ kommi anna-aiq egaq muud säänest tsukrust asja, sis nä sööväq vaest puuviljä ka parõmba meelegaq. Ja ku tõtõstõ hääq makõq puuviläq ummaq. Ja ma ei tiiäq, tulõ näid sundiq kuigimuudu maitsma. A no väega sundiq ka ei tahaq ja ei toheq, et sis nakkas vastamiilses muutuma.